لو بقى <noise> عندي ضيوف جايين، خمسة ضيوف جايين و <hesitation> نص ساعة بس عشان اعمل ليهم العشاء، في الحالة دي ما حيكون عندي وقت كتير طبعا عشان اطبخ فيو، ف- حقوم استغل وقتي كالتالي حا <hesitation> حاول اعمل ليهم مكرونة <noise> و <hesitation> في نفس الوقت او مسافة ما الموية تغلي اشوف لي حاجة تانية مثلا اعمل لي صلطة ولا حاجة معاها و ممكن للتحلية امشي دكان سريع سريع كده اشوف المتوفر شنو اشتري لي طورة جاهزة ولا ترامسو ولا اي تحلية منها و لو ما لقيت حاجة مناسبة ممكن براي في البيت بس اعمل صلطة فواكه ولا اي حاجة.